Kagu yutini maga yutini mahala ham tudza kwa kago ngati mapir gha dza tuwalir ni ti gi tara yuti tini apir salni zir ni yata kiltini ka halinnar daku kina halir na kurda ma halirnir daku tuwulir nheh ma a halage zir ni jah magu kititinifa halirni daku ma halini kulda tuwulur nheh far a halaghe ah zirni fa dzaka hali ama ma halirni daku dzaka kilirni dzu ka tu dza ngizi tina halirni da ku tuwulur nhe a holagur an ndinifa yorma yardara nzhe aka dza ama dzinifah dza ka hali daku to maprir tuga ta nar kwor nhrir nheh ma daku kalkal daku ngoti siya nzi kadzi ngati sida a har salni ma pir sal ni dzaka har kulda ma tuwulur nhch ni ata nkra apir ndinifa dagata yide ka kal nheh kiltini dza ka hal dza diya ka hal nam da halir ni ma ma gu dza lar kwar nheh ma dzai ta vi ntewar nheh wai dzaka hal to mapir mapir ngeh ndi nam tmga ka tunani kadiya kiti kwal n heh aga nari tugu kuda ngati labur ahani nga diya kiti nkwar nheh agalari apri ah ah ndinni kwai nzi kur alaizu to nkir kalka aliwai dzu kutali kwarna tai lari ka kawini lika luha wahalawa ko pir ma pir gu kuda zngati aka tuwulor ngeh kaga nkati nkwar nheh ka dzi nzir ni mandu dam tara suba.